اني من نوع يعني ما احب لا احد ينتظرني ولا انتظر احد فيعني دائما قبل الوكت او عالوكت دائما انه اوصل من عندي موعد عندي شي